<hesitation> Hitu traa xati hii disconnecting from tek hii tsu. Atsan tsu tunthaya mi zong zong hii nge <hesitation> screen time hii kan nga AMA. <hesitation> Hii achatlo na tsin achatlo nara hii tamta lutuk ta ni tsu. Izaan muthe lo te insomnia te atlente ta kan koi tam lutuk. Pen hii zaan mundua na phone koi tei tsa roda. Nile ngin phone kan ena, phone kan ena lo le. E di nang kas ta hukal tayi la <hesitation> smart direction board te tia mund tin <hesitation> hoi kua lila infotainment system syang syang electronic digital ve kan hito a. I tek related ve kan hito ta kan hinti him na te. Himi nina in disconnecting achatlo nara tsu tsu. <hesitation> Zaana, zaana tehen mutma tehen koila wila hii hen kan focus te, kan mental health ta tehen. Poimu AMA hii social media te pohe nia nga tek ang taunita for kan mang ta. Negativity ang hii tamta lutuk ta. AMA na tsa tsu hii, mi laka ngi elna, erna te atlena. Zaan kan mental health ta atsafara. Zaan ngi triantine na hon fanta hoang tei tamta lutuk. Nilo titi hoang na hon tei tamta lutuk ta. Kami wakana hii tek hitu, time to time hii afuit ve hii maikati, <hesitation> disconnect ve hii maikati.